Toy izao ny fikarakarana fandrahoina akoho. Rehefa voasasa tsy sy voavolo tsara ilay akoho an, dia tetehina madinidinika araka izay tiana hanaovana azy. Dia manao saosy voatabia sy tongolo dia arotsaka ao anaty vilany izy rehetra ireo. Dia asiana rano dia vita.